Një furrë funksionon duke ngrohur ajrin brenda saj falë një rezistence elektrike ose një djegësi me gaz. Nxehtësia përhapet në ajër dhe gatuan ushqimin, duke e bërë krokant jashtë dhe mirë të gatuar brenda.